kuareta ñamae vaera mopeti peliculare, <hesitation> opaeteko ñanekïreï yaikua, yaesa peliculare jayaesa yae cinepe, ani videorupi yaipota ñamae pelicula ipöraguere, jokua, jokua ipueretavi yande jokoropi mas yaikua, pelicula reta clasica jare jokua arakaevareta, oimevi momento yande puerevaera ñamae je masko yande jaja película ipïaugue yaesa vaera jare jukurai yaikua vaeravi.